Aa inaun chii ntitotí naun tí’í kuu sua titotí ve’e ntitotí. Kítí luli kuu vilum chii, kuatutí naun kítí jinítí nuu tee tíntutí janitutí kííun yua santotutí veri jenari, nu vilu luliun jii inaun chii yua kokutu tiun kítí luliun jenati chii este kañuva’aturi vilun, nuu kañuvatori jenari chii kakaturi nu iootu tíñí veri kakaturi jenari tee jaatu kítí luliun nosatoote xii naun kítí jinití nuu te jinutí xii janitutí te ina tulin chii ntitote ve’e, nu kuari nu ntichi kuankoyori te ntotí yata ve’e tootutí ajiatí a naun ku jinití chii, tuu jatí tu’u kantita mayiu yata veri jena’ari.